أجل أستطيع أن أتحدث عن أحدى لأوقات التي كنت محظوظ بها الغاية، عندما كنت قد خرجت أنا وصديقي من العمل ذاهبين إلى المنزل، ولكنني لم أخرج حتى قضيت فرض الله عز وجل، وعندما ذهبنا مرة بجوارنا دراجة بخارية كادت أن ت- تلقي بنا إلى الهاوية لكن سطر الله حدث لنا.